Tati nguino ngué ninó tinrá kuño te ti kuii nridá, kuño teé tikuii no nridá kui hi ihó, nokendó xhiti kueno xhu kuxa xhi ihó nó tí nrakú.